﻿Kua jaevi mopeti tembiporu ikavigue ñanoi vaera ñanërëta rupi, ñandecosina rupi, opaete familia <hesitation> apo yaiporu vaera, kuako ipuereta yam yambopika mbaenunga, opaerte mbaenunga fruta reta, jare jukurai apo yayapo yau refreskora, jare yayapo vaera jugo yande yeipe opaete mbae osea guineo, papaya, limonada, opaete jukuara ikavi kua <hesitation> kua tembiporu ikaviyeye yayapo vaera yau mbae <hesitation> ikuigue ani tigue